بعد ما لجيت السلسلة دي، خليتها تحولها لانسانة عاديةـ عشان تحمي الجطط الي زيها من أي حد كان بيتعرض ليهم جبل اكده